Eka hanu ahengikere kandi ahangabya, thuwithe amadirisa nia'asaathu; eridirisa eryo kubanza liri okwa diiro kwaha, eridirisa erya kabiiri rirye ahali ejokoni mwa'jokoni aho mukyi akalhabaho, eridirisa erya kasathu lirye ekathi eyethukakeseya, naryu thukabya ithunemulicungula obuli mwanjakya obbo neryo mwadiro obwo neryo mu'jokoni.